نعم الفن يحسن من الحياة داخل المجتمع حيت كنعطيه للافراد الحرية باش يعبرو على الاراء ديالهم باش يخرجو الافكار ديالهم الى ارض الواقع باش يناقشو المشاكل الاجتماعيه عن طريق افلام او مسلسلات او سينما ونخليوهم انهم تكون عندهم مجال فين يخرجوا طاقتهم ويستمروا ويساعدوا المجتمع باش ينمى ويتقدم